Ewh ikpamerah ukhakhedeni ikpo amerah udemina khe ude minak he eh eh maggi udi ikpaba udu ume nura re nura ra renierah owa aviri aviri nor ruwe duare khepe gioyana duyera kuwi ameh yor ukua khe kua ameh yor ukueni kpamera yor ukhakhe queni ikpamerayor ukhe kpe ukhakhekpa gierayawor okha khetor udurawore ukha khedura wore ukpegieyawor ukhakhekpegirayawor ukhegeh kumayor ukhequeneminayor wor khe maggi nagi eni ikpagba na gi onu ume ukhe qurayor or kuakhezevie ukhe <noise> nabi ameh okhakhe chichi wore ukhederaguwere ukhere then ume okhakheyonomi eminakhe aki eminakhe eni maggi de ukpagba ukhe dor oni aviri eh ukhe du vare owa ukha khe duvare owa na ukhage dura duoni emina khe oni potu na on potuna akhege quaameh yor wor ekhe Eminakhe eni emanujoaki duvare ra ukhedu whokura ameh whoge kura yor name then uzeratio then ukhedonorayor whokhedonora your ukhe queni ema nuridi ukhe kura then uke nior oniomi then ugera yor ni aki who khagheyionaki who gera deminakhi emara re roni ani garri ukhakhegedi garri na nubgbe ba yor wor whokhegedu enigari yor whodura ravare ero ukera metor ona ameokhaketi okha kira ne robber rurare gbonie ebe emurane gbonie ba kpo ukhequa ameo your oni tasa nuraregbi one ebe quaneyor who khekhegor yor onor nime oti ukha ke zenor name oti ugui garri your who gbe eba then ukaye minakhe yemimakhe abowero khe. Uranieneminawe ewe ugba rice ukha geh nu ugba rice ura ya aki uga rah ya ai tuen uge denikpame rah ukhakhederavare owa ukhegedei eh emi na naweroru ugba then who dey ewi maggi ude wi ogho then uge du vare owa ugeh du a meh yerah ugedueni ikpame rah yerah then eh ukura your okhakhegeh ukhedurawor ugekpeghi erah ukhe gedura yor erah ukheya ukhaduraye rah ekhakhegeh tor ugedura woreh ukhegekpegieh rayah ukhaghera ukhegeh kurayor ukhrgrh kuo ameh oror ukhege kuru yor orkha weh ukhe nege enemah kho oni ugba nudeh khoni enumabo ukheh kurayor okhakhegezeweh ukhe quie aviri owor ukhegeh rerah so <noise> uwere aferieh waquwere then ordordar okheyei obi rokha yei ukpere so <noise>